<noise> Habaruwol habaruwol ɗon yende kumbowol sanki nder maayo se ndiyam dam adi ɗum e maayo. ɗon ngawo ɗo ɗo saala no laari no laari kumbowol may se o dari o vi salamu alaikum waala mo nooti se o nasti. Diga o nasti suudu may se o laari gangiri ɗodɗum, o laari limse gangiri se o hoosi ko hoosa se o suuri, se o loori njanngirde manga har ma o baan.